ياعمي أنا عايز اركز شوية بعد اذنك عندي شغل كتير ومش فاضي انت عمال تشتتني بكلامك الكتير وبحركتك في اي دقيقة بس هخلص واكون معاك ونحكي براحتنا ونعمل اللي احنا عاوزينه بس سيبني دلوقتي علشان أنا مشغول ومش فاضي هخلص بس قدامي حوالي نص ساعة هخلص اللي في ايدي وأشوف الكلام اللي انت عايز تقوله